La hitsara ny tao ropolo sy roa arivo da ny tao ropolo sy roa arivo zany la agnamiko manoka da tao ny fanangana i io fanangana amy lafy piaigna aby aby ohatys hoe amy lafiny arakasa araky ny arapanahy ara bola ara pitiava i aby aby